Pos me se vienin momentus de perda, de soleá o de desilusión. Es queal-ti con una sensación de vazíu o de pesu nel pechu que aporta quandu algu no sal cómo barruntavamus, quandu echamus en falta una pressona,... o mesmu quandu estamus a travessal una etapa difici pol motivu que sea. Tamién piensu en un día gris i lloveol, ena mirá tristi d'angun sel queríu o quandu veu una tupa d'enteracionis de desgracias ajenas. Enque tamién es verdá que es una emoción natural i que mesmu puei sel positiva, pos essa tristeza nos puei ayual a valoreal l'alegri, a recadal i a comprendel mejol los nuestrus sentiris